Le fomba agnanaova- magnôva sakafo fermentegna de ho lasa raha hafa de ôhatra zao fary regny, fary ampandalovigna machine le amiahagna azy de izy voafiaka asiagna <hesitation> bilahigny de akajigny de igny amin-jay lasa zava-pisotro mahamamo lasa betsa